पोतंग ते हम्रा इंखुर लपू। नानला नानला पीरियान। मोटला मोटला पीरियान। सब उड़ावे। अंसन उड़ावे। पोतंग ते सोक्रांतिन दाहडे हम्रा इंखुर आवे। पोतंग दाहडा ते सोक्रांतिन दाहडे जा। <hesitation> घरमा देवतोली पूझेने। देवतोली पूझेने पोतंग आवे कि ते पोतंग नानला नानला पीरियान। रात दिन पोतंग उड़ावे उड़ावे। जोक निले। बाकुं पोतंग उड़ावे ते कहाली क्वाते न ध्यान रोखनो अली जरूरी छे पान। पोतंग उड़ावे उड़ावे न काही देखे न काहे न उपर ते नेचा पड़ जाए ने। कहालाग चीरल्यान पोर काड़ जाये पलन कई कसली चाइनान लीना आवेती, चाइनान दूरो लीना आवेती, चितिच्यू मजू नहीं आवे, अकुन पतंग ते उड़ानु चाहिजे।